<hesitation> te yua kada ku este in nteya´a ntivi te yuka chi chacamaga chi kaxio tinana ya´a te nao nte ni skasuyo intivi te tao naayo in jaa gu, este ja ni ku asi nu te ni janio.